Ja ntaka kiti kaku saa chi iyo xe in kuechi ka te iyo ntaka jana´anu o ntaka simi kuikui in tii nani ixi inka tii iki ya’a loma yuku inka tii nani cho´oko kajokatii nani ku ja tujínada nasa kanani tii.